كتاب إسمه، قبل أن أموت. يا أخي الكتاب هذا رهيب، يحكي شوية قصص عن شوية ناس ومواقف صارت حياتهم وكيف اتصرفوا وزي كدا. باختصار يعطيك موعد أو يعطيك فكرة عن تجارب أنت ما جربتها <hesitation> وليش أرشحه، لأنه والله جيد يعطيك نظرة جدام.